أفضل درجة حرارة في النهار بتكون حوالي من خمسة وعشرين لتلاتين درجة مئوية، وفي الليل بتكون خمستاش لعشرين درجة مئوية، عشان تكون الأجواء مريحة وهادية وكلها راحة، وبتكون صحية هلبا.